ओवन म सब्ज़ी भूनणा ले सबसे पैली हम सब्ज़ी त काट ला और एक बर्तन म रखला फिर सब्ज़ी पर हम तेल नमक और मसाला डाली के वेता अच्छा तरीक़ा से मिक्स कल्ला फिर हम सब्ज़ी त ओवन म द्वि सौ डिग्री प बीस से तीस मिनट तक भूनणों राख ला वेगा बाद हमा सब्ज़ी तैयार वे जोली।